طبعا أكيد أكثر شخص أثر عليا هي أمي بلا شك علمتني الصبر <hesitation> كيف نتحمل كيف نخدم على روحي، وجودها دايما يدفعني إني نكون أحسن جبل، حتى انتقاداتها ليَّ كانت حلوة <hesitation> كانت حلوة ودايما تعطيني إنطباع إني نحسن من نفسي، وطبعا دائما تحاول إنها تعطيك ال تعطيك بكل حب وود.